Un detetol de metalis pos t'alcuentra los ojetus metálicus por mé del campu manéticu que cria. Deque'l detetol s'acerca a un ojetu metálicu, el campu manéticu se ve afetau i el bichu pos da'l apitíu. Craru, es mu aparenti pa dal con cosas antiguas en assentamientus arcológicus peru, craru, tamién ai genti que lo gasta pa precural angún tesoru i, craru, pos están eschangandu los assentamientus.